Uju kabaya pake gia ge ngone oro kabaya ma faja rasi ngone tono ena so japu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur ene sado ene koroho rai ngone ciwa ena toma ake koroho alumoi, bolo alulofo, bolo alurange, bolo sodo ena na magabu ge sira rasi rai ge ngone fri ena la ena na ake ge hotu angena rai ngone dide ena toma dide dide la ngone sodahe wange la ene hotu, ene hotu rai rasi ngone hoi ena toma dide dide gena.